प्लेसिबो उपचार वो है जब कोई मरीज़ को इलाज के लाने कोई दवाई दी जात हेगी। और लकिन वह दवाई वास्तविक उपचार नई होत हेगी। कुछ चिकित्सक तो कहत हैं एका नैतिक मानत हैं। कै से कि मरीज़ को मानसिक राहत देत हेगो। जबकि अन्य एका धोखाधड़ी मानत हैंगे। यदि मरीज़ को ये जानकारी दे दी जाए कि वह सिर्फ मानसिक सहारा पा रओ है तो यह नैतिक हो सकत है। लकिन बिना जानकारी के उको एका इस्तेमाल करन ते भी भोत नैतिक नई है। कै से कि कई बार एका नुकसान भी हो जात हैंगे। कै से इंसान को दवाई के अलावा भी इलाज की जरूरत होत हेगी। लकिन डॉक्टर उको नहीं देत। एसे उकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जात हेगी और फिर वो मर जात हेगो। और डॉक्टर सिर्फ उको मानसिक सहारा देत रहत हैंगे। तो यो गलत भी हेगो कै से उकी बीमारी बढ़ सकत हेगी।